Oddiy omlet juda ham oson tayorlanadi. Bu uchun biz oddiy idishga tuxumni chaqib unga sabzavotlarni qo'shib ustidan sut solib uni yaxshilab aralashtirib qizib turgan olovli yog'ga quyiladi va uni besh daqiqa tagini past qo'yib pishiriladi va ko'ribsizki omlet tayyor.